Lôha ôhatra antsika olombelogno edy ai fa managna ronono, ômby managna ronono ôhatra koa o regny bengy regny managna ronono, ny maha-samy hafa azy edy ai i tsirony efa tsy mitovy ai ôhatra zay, rononontsika olombelogno somary malagnilagny i- par rapport ny rononon'ômby bôka tegna raha tegna tian'ôlogno rononon'ômby, bakeo koa rononon'ny bengy zany rô tsary nandramako aloha fa agny am'resaka fôfogno sy resaka lokonazy zany tegna hafa.